Budaya Nigeria salah yang paling beragam no kaya nai dunia, mencerminkan keberagaman etnis, bahasa, no tra-tradisi yang ada nai negara ndia.